Culor nagáhsa ah an guñílah nagáhsa, núh culori shñáaha, núh culori color de rosa, núh café, núh este, la´bue, núh puerta shdxíahan shñáaha. gris, núhu este, huhu núh dhxídhxi la´bue, núhu dhxídhxi ya´chi, núh dhxídhxi nagáhsa, núh huhu nuhra, bwecu nagáhsa, nuh bwecu la´bue, nun bwecu, bwecu. muegu núh este xiitu parda, núh xxitu ya´chi, núh este camión gu´dzi, núh camión nagáa, núh este huhu, trashtaraa la´bue, gris, núhu yáhga, yáhga nagáa guáa. núh yáhga bi´dzi, shñáhan dzigahdzi cafe´yin shñáhan núh culori este, fuerte tuhbi huhu dzigadzi culor dzigah manzanrah bah, shñáahan huhu, núh este, bi´duac gu´dzi, núh npuh taza, taza ríh la´bue hen bieh dxiáac muradun, ca´tishín, núh petaca ca´bua núh muradu núhun gu´dzin cuadruca dzichxídza. garáa culor tih nuhra